ma lang a wɪɪn yel wɪɪn tɪman bweda shɪ dɪ yelti kɪ, yel a baltane harib dɛ ba dɪ kalkang a yaksn kan kuwɪ shɪya shidi yeltu yel ba yel yel kʊ a dabti bwal ngasheran bwal bwangtan shɪya mɪ mangtɔ bwangtɛ bɪ nsts a bweda wo kə bɪ kan dɔ wɪɪn bweda wɪɪn bɪ rɪm kʊ. nɪ fɪrɪ dɪ ngalts farsha, bɪ twiwa shɪdo shɪdo bɪ riye kɪ mɪ mɛrɪ finin kalmɛ kə yam a tam na yam longɪm kə iɪng mar kə taba wɪɪn yam longɪm kʊ tɔ da a fɪya shɪ wʊ bɪ mangtɔ kalmɛ sha wo shalikin fɪlɪ ba mʊr kalmɛ shʊ wo fɪ ba shal shɪ dɪ wurangnge bwangten shɪya a weer iɪng beeen tima a wuram ba weer shɪ dabang a ribba bɪ nerang tan bwa farfara bina time, bɪ nɛ a wɪɪn shɪ ma yatin dɪɪn dɪ sha dɪ ribba wɪɪn wɪɪn bɪ yatɔ yam dɪ sha a mʊr shɪ wɪɪn tɔ iɪng iɪng shɪdən dɛ ma fankuwɪ a bwada kɛ bettere narɪb dɛ shɪ dɪ kalkange yɛ na biyan shɪya shɪ dɪ mangtɔ kalmɛ wuns a longɪm shɪya a ballara harib dɛ kalmɛ bɪ mangtɔ difukts kɛ shidi yara wɛ dɪ be be dɪ mangtɔ kalmi a ɪn shɪya kalmɛ shɪya a rɪm tɔ ɛh dadiya ɪn longɪm nɪ iɪng fan kalmɛ bɪ nɪ ngal shɪ nɪ dadiya, mɪ niɪmbɪ wɪɪn iɪng tanbʊm mɪn fan kalmɛ iɪng shɪ war ɪn bwɛla tɪmbɪr mɪn nɪ mang kalmɛ yani shɪ ba da lɔ mʊ ba dʊm dʊm bɪnɪ mang shidɔ mʊ ma dʊm dʊm longɪm shɪ manga shɪdo shɪ kiɪdɪ bɛttɛra narɪb ngar dɪ bəteli a tɪman shɪya wurɛ wanang ngar dɪya kʊ tɛɛrdɪ mangtɔ kalma wɪɪn tɛnbʊn niyɛ wʊnɔ wo mɪ wa iɪng yam fɪya shɪ. bwarɪn bwangtɛ ngare dɪya lɪn wɪɪn yɛbʊ wɪɪn tɪ lɪwarɛ dɪ tɪ kwamawɛ, dɪ yam kʊ mɪ ba bwangta kʊ ma na bwangtɛ kʊ mɪ hɔ bwangta kɪ ma na bwangtɛ kʊ iɪng mmɔ fang balla ba hʊnggʊn nʊngʊm shɪ shanɪ lɪrɪ na yɛbʊ kə ma nɔ na mm=wa nɔ, kama ha da fwaɛtɪn shɪ tɛa bʊtʊn wo, na mɪ ma be wangɪn nʊngʊtɔ ma kɪlɪn shawlɪn kɪmɔ a rɪm shɪ dɪ shattɔ kakɛ kə bɪ kwanda naan shʊr wa kɛ shɪ mangtɔ kalmɪn shɪya lamtʊm shalkɪn fɪ, fɪ shɛi bɪ shattɔ dɪ kalmɛ shʊwa iɪng yarka ba bwɪm ba kə shʊr tɔ na kɛ shɪ shɪn nɪ, kashɪ Yamba mʊr tɛɛn bʊn tu kʊ, banɪ ba tɪkang kɪm dɪ Yamba dɪ mʊr yam dɪɪn kɪ nɛkang moon yɛ shɪ yɛbʊ yɛ kə mɪ fan a tɪmɛn tamɛ kɪ shɪ dɪ tikints dɪ tiir shɪ ma wom tɛa nɛɛn ma wɔɔm nea mwɛ shɪ ma wom teamer ma wɔɔm naa mwɛ shɪ wuni mʊ mɪ wɛ? shɪ wuni mʊ mɪ wa? shɪ ma mɪ bweda shɪ tɔ iɪng natshu iɪng longɪm a bangmine ma fu bwaee wo iɪng been a yaran tashara ba bwiim bween da a yɪmba kɛ ma fu bwiim a fɪm nɪ wʊ shɛlɛ a lang nɛ kɪ ma fu shɪ kaɪ iɪng bwiin wʊshɛ ba fidi a dankang bɪ tɔ iɪng shidɔ ma fankuwɪ dɪ wɪɪn tɛnbʊn mɪn a dadiya kɛ tɔ yɛbʊ nɪ kuntu dɪ yel niiys a bettare yorsbi nɪ mangttu yel niyɛ wɪɪn dɪ nɪn ma nɪ mangtɔ nɪ txlintu kashɪ dɪya bwalme a nang a yeri bwalme nang shwalang bwalme a nang a kaltunga, bwalme a nang a tɪman wunang kʊ ba dubds yel wuna wo kashɪ bwalme a nang nge bettali kə dɪ daam a lɔ kʊ ba lang lang yel tɪman yɛbʊ wɪɪn niyɛ a yiya ba yalim yel kʊ a yɪmba kʊ ma mekɪr mekɪr wutum a yɪmba wɛ dɪ shats dɪrr shɪ la tɛɛ shɪya sha kiɪn nɪ kiɪn sha yelbu yel a lɔ tɛa sha kɛ shidɔ teabun nɪn a kʊn dɪ shɪ naba nabada da ma dobbi wur baltali kʊ ba dub dub yal wuna wo kə bwelme ma shale a yangin nang shɪ kɪ ba dilds yel yel wʊ yel wuns nɪ yel tu wɪɪn iɪng kɛ kʊ wunna nɪ yamba keyir haba doubds yerbs naba dubds shweleng ba dubds iɪng yɪl kuyengi tɛa bʊn niyɛ a kʊn dang dɪ shəkɛ tɛɛbʊ nɪyɛ a kunni dang dɪ shoke yel wʊ ba yɪmbɔ fɪ ba fan wa kɛ yel wʊ ba fan yirks teebunin dɪ fan kiɪn nɪ mangtɔ yam dɪ shskidi kiɪn mɪ bwaants jimme na jimba shɪdən shakkin dɪrr tɔ shidɔ hi mangtɔ wɛ kə fɪ shall kɪ shwalang dɪ mangtɔ wushi kalmɛ shɪya wɪl yɪl kayir dɪ tabe tanga shidɔ yeltu yɛ shɪ kɛ ting kaltungo ba dub dub yel shwelangi wuni nabi dubkands iɪng kwaan nɪn a koyang nɪ mangtɔ nakur dɪ sho kə iɪng kə bwe koyengi kʊ sho koyang nɪ mangtɔ nakur dɪ sho kə iɪng kə bwe koyengi kɪɪn ba dunds yel sho wa. nidi kidts yel wɪɪn ma kan kɛ bibun mɪn kɪ ma kidds yelshu shɛ dɛ mang yel ya ya iɪng yel kə a lamban mɪ kʊ ma kedu keto a murshi fətɔ nungi lug dɪng kalmɛ kɪ yarkan kalmɛ Yamba a mang nga bɪ yel dɪ koko tera ba bɪ mangtɔ wɪɪn komi kɪ wuni dʊ wumi kə Yamba shiram dɪ fibin kʊ na mang na koko lang na mang nɛ koko kə Yamba kungni ji fibim kʊ na mang na koko dɪ rung kuwa dɪ battali a ba ba bɪ mang nʊngʊtɔ ba bɪ kʊ kə yel wʊ dɪ yatu yaam mɪ tayu tɛɛn yatar yaam mɪ. tayu tɛɛn bʊn niyɛ na kal taya ba deb ba na a wɪɪn fankuwi kinna shɪ yabɪ nunga fam ngasharen shɛ ba mertin bu dɪ tays kə mɪ firr nibi dɪ yeltu yeli kʊ yamba kib iɪng been dɪ tays mɪ fan yamba fwaad a mʊr kalen wɪɪn kina butting dir niyɛ Yamba a sha bwebir nabiyang wunang a lang tɛa shiyo iɪng wɪɪn dɪ tays wɪɪn a fankuwɪ tays wɪɪn dɪ mangtɔ yaam dɪ shɪ iɪng dɪ mangtɔ bɪshɪn bɪshɪn iɪng keshɪ dɪ daan iɪng kamsha ingas na dubu bu a wɪɪn kangsha wɪɪn yal longɪm wo nɪ mangtɔ yaam dɪ sho wɪɪn laabon niyɛ a dubini kɪ tɔ ma kɛ mɪ mɪ fina shal dɪ wɪɪn wɪɪn yal kɪngnɛ wumi kasha woni kashe iɪng kasha naan su wuni shuds ma fankuwɪ ma wɪɪn yɛbʊ na fankuwɪ dɪ wali nɪ kattu wa yɛbʊ na kʊn dɪ sha a yiya niyɛ kɪ yɛbʊ dɪ mangtɔ yam dɪ sha kə yamba sha a leran kɪ ma fam fam nɪ dɪɪn a murshi ba kʊn yel wuans wɛ, kʊ a mʊr bidun shɪn ba mang nɪ kʊ shɛ ba fam nɪ dɪɪn yɔrɔb nɪn ma wuna wɪɪn nɪ txts bʊtʊn niyɛ a dʊr shidin da iɪng shɪ a dubs a mab naan shiye kɪ, nɪ mang tɔ naan ngashare a dʊr bwaren shɪya na lambu tebun niyɛ danj shɪ a mang shre kʊ mɪ mang balla kɪ mɪ mang shalla kɪ ma wunda shɪdo ma yimme kʊ shɪ iɪng dabuda tidishir tɛɛ mwee a dambo shɪdo mɪ fans tɔ Yamba a diirmin kɔn yebo a dɔm wʊrshɪ shɪ mɪkɛ fam balla mʊ mɪ kɛ fan wuri wɪɪn nubs a shalla tɔ wuni kume a ta bʊn niyɛ a dʊbʊnɪ kɪ iɪng kashɪ nɪɪn nɛ fir bina firdin dɪ ma chabbs ma karmin dɪ bwin ma ya kwan nʊngʊtɔ, ma kʊ shidɔ tɛɛbʊ niyɛ a dubuke, iɪng keer nibin wuns bɪ ya nɔ bɪ ya nɔ bɪ yaarkang lafiya ma shakking name dɪ bwɪm ksm a kwaan kashɪ nabi yada yaam haan shʊr kʊ kiɪn maar niba a bala kə dɪ wuts shwelin niba shila dɪ ya dɪ mangtɔ yaam dɪ sha a lɔ bella kə